طعامى المفضل فى العموم هو الخضراوات والفاكهة اااا- لا ما بتختلف حسب الوقت خلال السنة ، إجابتى ثابتة دائما ً، أنا بيعجبنى أكل الخضار والفاكهة والأكل الصحى ، <hesitation> هذى الأشياء اللى تمد الجسم بالطاقة ، لكن اا- ما يعجبنى الأكلات الثانية الكثيرة المختلفة.